﻿Ghi ghu tsigayan ghi ghanayan gaarai, ɗi wuyi yuuwai wi ya ɗalthi va Jagwadum, <noise> ɗi wi lhun Lhunguna <noise> ɗi ba ghi lthayan, ghi ghu lthayan ɗi'i mun yani bu ghu nguli ɗi yuuwayi'i <noise> hyi Yuuwi wi mbanai tundi ma lthaɗau hyi yuuwi wi lthaɗai, <noise> to sabokhin lthaɗai tasin caba muna kuʒа p'iyatina indi ghi ghu tsigayan, ghi tsigayan ɗi yuuwi ci'i ghi ngilma ghi ngilmau mai tsiga kwanya mai tsiga kwanya ba fatai sai dai ma lthaɗa lthaɗi taghum ma hala yani bu ndaka biraghuma, <noise> har ghi fakhi ghi badiyiyana'a nifyen be ƙunyisin <noise> tun di muna naha ya cinau ya hala yan tahyiyi wi hyi ndaka tau ɗin ghi ghu bayan ɗin ghi ghu bayan nufyen be ɗi ghi hesitation ghi tsigayan ghi hyi lhufimun ɗi ba hyi vurɗimun ɗi wi ƙuwayona. To ɗi ba ghi tsigayan ɗi ba hyi lhifimun har ghi ghanayan ghi u'mi badiyana gma nufyen be ɗi kunyisin tin da ma cinau ghi faka Ithinu gma muna kuza p'iyatina in di ghi ya lthaɗau ya pa yan hyi ndaka tau ya bira ghansin ya khin nifin bu hala nasin ni gha ghansin.